Arapi pe mako jokua iyapi pe ko se jae seyeipe taraja añae kua jaea iyapi oi mbaraiki jaema se puere oipotague amonde ipuere mbaenunga ipara para va iyu jovi ndie va.